أكيد بختار الأرائك يعني, مرة مريحة, أحسن من الكرسي بألف مرة, الكنبة مريحة, ممكن أفرد رجلي عليها, <hesitation> بس إذا كنت بالمجلس التقليدي, يعني بيكون طعمه أفضل يعني بيكون أحسن, بحس هيك إن أنا قريب لأجدادي وكدا يعني, حركات.